Maani yaani kitab textbook Kun kitab khun dhib yethee shulean someni shulen wonn somenifuu sunnen ijolee birrin hach dhethee sommth kitab kunen aina birr jirah aina tunen akhum somen tofauti akhumsun kitab ishin jirthi dhub text boook khun yaani won birriii combination wonn dhudhua than khaaab thaa kasaa somen woo ishinii kwnzia dhabatia mpka mwisho wonn tan kas khabdhii